پيشوګانې عموماً ډېر خپلواکې دي، په داسې حال کې چې سپي ټولنيز دي. سپي اکثراً ډېر پام او تمرين ته اړتيا لري، په داسې حال کې چې پيشوګانو اکثر خپل - خپله خپل ځان ساتي. سپي ډېر روزل سوي او امرونو ته ځواب ويونکي دي، په داسې حال چې پيشوګانې ميوېږي اکثره وخت چې خبرې کوي.